ශ්‍රී ලංකාවේ ජනතාව විවිධ ක්‍රීඩා නරඹන්න කැමති වුණත්, ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව වඩාත් ජනප්‍රියයි. ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට ශක්තිමත් අනුගාමිකයන් පිරිසක් ඉන්නවා. ICC ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානය සහ T20 ලෝක කුසලානය වගේ ප්‍රධාන ජාත්‍යන්තර තරඟාවලි විශාල අවධානයක් දිනා ගෙන තියෙනවා. ක්‍රිකට් වලට අමතරව, ශ්‍රී ලාංකිකයින් කැමති තව ක්‍රීඩා තියෙනවා. රග්බි වගේ ගත්තොත් <hesitation> පාසල් කණ්ඩායම් අතර ගොඩක් ජනප්‍රියයි. පාපන්දු ක්‍රීඩාව විශේෂයෙන් නාගරික ප්‍රදේශවල ජනප්‍රිය වෙමින් පවතිනවා. වොලිබෝල් ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික ක්‍රීඩාවයි. විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් ජාත්‍යන්තරව සහභාගී වන විට මලල ක්‍රීඩා වලටත් වැඩි අවධානයක් යොමු වෙනවා. ඒ වගේම ටෙනිස් සහ බැඩ්මින්ටන් ප්‍රධාන වශයෙන් පාසල් දරුවන් බලන්න කැමතියි.